<noise> أول شي تلبس قفازات وتفحص سبب الإنسداد إذ كان الحوض مسدود بسبب شعر، أو مواد عالجه جرب استخدام المجبس حط فيه الحوض واضغط عليه ببطئ ثم بسرعة لو ما نفع تجدر تستخدم سلك تسليك، أو تروح لمحل بيع أدوات السباكة وتجيب لك محلول خاص إذ ما نفع الشي لازم تستعين بسباك.